Ama tain dura paitneat ngun gumau sa ama dang. Utit Sama daug. ura ngingarim sora dang, i ngilngila napduna utarlvit nap ma vatki. Uranan qinin ura visitanga dia qinin ura qalumrung dep mangat dunga marirang samat gumam angataqi. Da qatkiaqarl qanws mara gatapi dungua mra magataqi dungua talqidapka de qtal amenga dqa dal ama amenga dqa yiaptkiap ama dang dura patimat. Utira ur ngang amanu namara ma vatki do rngang amanu namara mavatki. Biu ura angang biu u dan dama kavalka apngi deqatki vutdan dama qavalka apgia qatkiqua vuk dang pama dang amuk daqua vra ma orlka nania yia. Dave ama orlka ama slurka dave lunge dngdang braqa qaiqias que viarlang de viarlang de naka dia ama slurka. Dep mangat dama dauya denga gratakmat naqa dakske dep qrasnas praqa davep qarmaranas aratamat dave dangna sik samara ma munga de qaitka nguitkiar. Loma mamungam divama mungam ama lemom i de qang i manu dqa manas naquarta ma dang bqa qak nangat da sai ee nga vait aratnamuk. Dap ma ngrmamga de qamit i qa manait ip tama luqup irang ama herana ip qa taqun i qarlarl samenga i dep qukut ama orlka. Dave dep qamragan nangua ngiatit davep duringi pat luga mamunga rim dap ngimngun i baga sarman nangi dap ngia lengleng tuqura dep mangat daqitkika tuqura i amanu amdang ngatuqun saqa mrama munga rlibit daqar qa trlas qaitiaqar qa trlas qamungan na mrama munga rlibit ba ningaqi namak nauqur tmut. Tkik ip mangat da qrlora tkika ma dang amit denga rnging marlak naqa dap naitkar ama orlka de ama amalam mutka ruanu qasa. Dep mangat diani dqa maraqan dap que ngim dama ngilirang i vep braqurle ngiang tuqurla tkikep mangat do nanga ba quringua mamuk dap ma dang iraina ngra snas prama ma orlki dakatkika denglama kasiqa. Dangnaua mungan luqqe lira nglea mar prarlim ama lemaqa dap qatagar guman de dav vanu ipa i dep qaqut namengi imanu sai ee da qaming. Dep mangat de qaqa mali rama dulqa vait samarama kenayi baqamura ma dul sava srapqi dagamon sangat iv i sai dqa mriaik and dulka dep qarlunaitki sai ee dama orlka qamaranas nauquar tama daug. Qasake dnguarlam de gatgat duuguarlan de qatkiqarl ama ngiug matngua buuga vaitk nguasik nana munga i ngua lam orlki i qamranap tatnamuk. De daga luga de ngia darlan i ama danga bama qavalaqa edlue qua dama talki dedip naquar tamna i qatki ama vaiqq qagap. Sagaslap da quasik i qatrki ama danga bep mangat dungua maraqan angatlmamga dave masaingi i qatki ama taim ngatit savroro oi daluquera de ama samangua da qaitki luqa de qatatakmat lam orlka de ama qazvalaqa ba qasa i vian ee dugman qasil dep ngisiki sandrlagas namngua dunga nanea dangdang sluera ma orlki. Danp orlka de ama slurka ip mangat de anai dama ngarmanga qasik dep ngua quapat sugaristika dama ma munga. Dep ngurling rama munga amenga dela qaqutnaqa sangla ma orlka de ama orlka quas tamenga bqatki quasik mangat ip ngia rapa i qureqa mrwna munga rlibit. Dap ngittap ngi taqatakmat i yaritk ngi qut aqama danga yama dang ngan arlam proma vlanga saqa quasik i nga rasnismat naga ngamar tuarla da ngaranas i quringat tuarla da ngaranas i quringat tuarl i vep ba qamranas naqurl tamgat de sai vrlasdam nangat. Da qailka luga dedip qrlakdam sama dang tkaqarl ip mangat dama. Ququap sama vistka dama mung a iparling matka qatdanaya saqaratki da qraramanap i qaknak dama dang nga tranas daprlasanas sluya ma viski. Barlitkiaq luya ma viski nasak aritk da qrlakmat nama dagnitnak grlakmat nama danga dep mangat, qarlaqmat nama danga dap grlinguavuk mrama manga da qaitki ngutlua da glumam de quasik qtleruqurla. Edaqua mriyaitk ama dulqa dqarlu mnamurl qia dqarlu mnam orlki. Ba sai ee de avait aratnamuk naquar tamnga de kale qeng turla qua qamranasnas samma daqua qamranas samma mangat naqaitki qaiarli drlaqas. Dep mangat dep i yan ee dqamraqan mangat ip ngunrirl samsang dingat ip ngirang dagama kotka di ngan saqa ba nga dnguatira vit ngumril dep magat dnguatit ama takmarirang mai i ama svitde ngat galka daqarlas samas nama vis blu yiamak banganamenga delu qa mak. Guaka de quasik ngang ngaraqa i qatki ama orlka ma slurlka qua dep magat qutngi ip ngarqa ne mak de lui nani qrlaqrla qangi ngutira bungu dang dama kotka nuga visam quasik yia qama viskia ama. tluqi. amavisama. amablungi. Ngut dang dama kotkia dngua dansaie dungu qurlama ngarlmanga dqatkaqqarl kasil tkiqa ngang se muk ngia darlam i dap ngu samnle ranga saman luqa ama vlamga didip karanas qurama qip ki. Tkikep magnat daqngang ga bsemuk daqatara tkikque qatarla prama vlmga sqanga dama larlat larlat katarla ip katdan ama qitkia dap que qatdan ama qiptkia bia atdan saqa raitk dap ngi narli ama vlamga de gamranas nemak dap kamtt prama dang angrarlang kait kaqarl quasik magat ip katit duqurli qaruqarla mrama qavalas tuqura naqtkiqa prama varam angararlang. Tkiqa qatit ika ngeeng dait darlibit prama munga rlibit tuqurla da vep ngi sam niyiarang samnaqa de ngia darlam i dep karanas da qamranas sluyia, dama ngarlmamga qangang ba qa drilt na qiprima mi ngna vistk da qa ditkditk nasara ma viski nevuk na dama munga ila qaquap sayi. Magat daka ngang avit ba sevuk sangla ma orlka kanga de kanga qning dama larlatka ama barlka bep sevuk. Da qannging dama arlatka ip pad ip qakut maqa de qa muaquavap ip qang daqama narlaitka. Orlo ngosiquat ingnap manap dep qnanga vit dep qaditkditk ama narlitka de qadan saqa magat qasiquat iqa quarl na ngarait pit samamuga i dep qarlumas mrama vlamga naqtki qatu angritik avuk de quap manap de qabung mrama vlamga yia qarlimgi que yiapngi. Magat ngungang bunga selama kasik ngusel ama kasiqa. ngusel ama kasiqa duguat dan sangara biase d qatu aman rusak praqa ququap mra raitk ngnelaing ipa mu aiani ama ngritkini mnelaingini, magat da qatu ama rusaqa da yiane diqasnas araitki mrama tala pram orlka yiot da undeit. Ngua de ngutal amenga dngan gua visam daura deravit odet bo det. bo det lua dama qavalqarlan sqlue la unmit udram unmrirl niat ama da ngi sayo nqsek niatk ama damgi. unmrirl bon drarlitk yiatk ama kenayi. donaqsik ni yiaitk ama damgi ip sai nano mrirl niyiatk ama damgi. sayio naksik nayiaitk de ngia darlam i la ngiatiat de nginging ama dam panga rarlangana. Tkikep magat do drana namuk tkiko dran. bo dran. qasa mopka mrama nirlaga sque ama nirlaqa katkit mamanu qrlonari vut da qaitkike magat dodran. odran bo dran dap ma dang deqasa la ngamit bavuk sangat puk da puk sangra de ama qarim brangat ila ama orlka qamasngat damlavu talama danga oii davama danga ngaman sama qarima pranas diana ama orlka qamas lungara dodran beviase. murltugrle vukpuk sona mna malaqup vukpuk sone yiamopka mrama nirlqa dugmam kamu ama vlamga dqamraqan qurarlim yiam wana rlap rlap amavlamga davas unde maspron daqarlani magat tratra ma qalun don drasa. odrasa davonari de ran ama suqualitnam dramu rarlinga vuk. Ora urorlka dra rlaprlap ka beparlvart dratuqa ruarl dama ngaramamga kang baqa sautkmat naqa magat da lakmon ngungua barqa donmit sama qusim samra ma kenaiqi. Bona sitk matngat dama ngarmamga da qrlora da karl lua mnama qawala. Daqrle priang ama taim dapat lungra ma taim de quasik utdram, ama aqaqara qaie i qa paitkmat sama dang nap naqua tamne yia talak dap luqa ama qaqaraqa etda katit parlan ama luqap taqur dep katira manu ba qalsel tuarl glurari, narvarl sias karlqa de qalsil dasias qalka dep qatdan inamuk baqa trama langi manari navra luqupki dqatit bqaslsil tuarl de luqa ama ngarmamga ma qaqaram. Dep magat drat lungura ma talak i qarl indqtit parlan mara slungra ma langi daqatkiaqar ott. De qrlora unapaitka mat sonavang ama dang pat lungara de quasik urdrlam i lakmaga sama dang dqasik udrlam yiaqama talak ivup iqatki qrlora ip magat lak maqa dqa paitkmat katit sama damga qatitv sangat bqatit samgaat lak maqa namuk dqadan bqanga darliq naut blqavlang ama vaitki glaviyi. Dqongi dqatit i qanaski sqaraitk mrama gatluyi sak araith ama rlonga sqaraith dqapaitk mravit pama qaval deqatria pama qaval bepsevuk dia mandang aman glama orlka deqatkiqaip magat ipadip qaqut ama orlka namenga luqia ama qipki iqangi dalang dqatkiqa nadalang dqatkep qrakmt ip ququt ama orlka deqaitki qaqutmas praqa morlka katdan bqatdana des qatdan parlan elaing matqa sadam dqauaitka prama qaliqa des qiuatkpra nutqa dqa bing bing amaq sakmaqa qatdan, damgia sakmaqa dqadan ayiait avuk sqaritk bqa bingbing aranu mni rqusaqa dep magat dii ga bingimat nama ngaraitk savraqa dnga melaing tkiqa qatit dqadan alangi praqa qamenmat pamga bqabung mat nama lan savraqa Daqaitkaqarlut deqatak matluqa dap sadarlik nora dap qaitki quasik utdrlam yia qma qaqaraqie iaqma orlka qataska mangarmamga maqaqaram tkiqep magat tkiqa ama orlka qatasqa. bqatasqa. bqatasqa, bep parlsat da ma orlka qa tdan ama manap. iqa tdan ama manap diip qa takmat ip pati qa tu vranasa de quasik. Qa nganga be da qa. qaksik nama mungum ip padi qatu vranas i qaksik ip sevuk da orlka mak i qa marl da qa mngim vraqa i vuk, ah qaitkika de qa ngingarl. I qa tki bingmat na qa, qaitkika la qa prlvat luma ma mungam angrarlim qaitkika qarat a mak i ama ngipka, de magat da qaitkika i diip qa tanang mnama mungara ip vadiip qaksik da saiqi qarimak. Da ma orlka de lak maqa manamak i qatle qa takmat taqurla da qa mna ba qatdan ama lamgia sakarling da qarat amak i qaitkika ma ngipka qaitkika qap ngip a yiase. Dava rlunga na glaviam. de qrluma ama qavuk da qaitkika lua vrama talak i ama talak muk i ama srlai ya muk i ngra menama orlka qa tas ka sevit. de luqa da madu qatit sama langi vrlan luga ma srluqa ma Qaqaraim. Dap i qatit sangat saruvarl da qa tdan sangat ina muk de blama orlka qats ka que ngi atdram ip lina de qurli ngi atit sama langi vrlan. Lungura i ngi sil varlan ama laqup, de ama langia ama slurlngat ngiatit sama langi vrlan de nani ngi ralama mrlanga magat da i yani. qurlura i qrlut madan i quasik utdrlam i aqa ma qaqaraqa i yi i qa ngip. Qarlura ba qurlurg ba qurlura. ba qurlura i qaitkaqarl i qaitkqarl ama talak amuk i ama srlaiyia ba vrlsat i que ama qiva. da ngama mina glama nirlaqa tkika amasrlaiyia be parlsat a da ma takmariring vrlama i rang ngara pasmat prama rlan. Biip ngilngil na bang. davarang ngra. da qarl mani vrama upa da vuksa danga sama qarim pranas vuksa danga ma qunaska dap a yiang de bingmat nangat. dapvuk sluqa ma qunaska sama qarimmnanas. de qatria bsamu sagal a rarlimga. ararlimga ma olan de qalua. Da qasil. aqa morlka qa rlaqqralk luqera ma danga ba gan ingim sagal ama qarimgi mna madanga. Dequrli dura mngim i nani vuk suraqie ma orlka vrama talaqa de quasik i mitki ama orlka i vuk i qataska ngan luqa ma danga. Dep magat dianai dqa tkika ama. ama takmariring ima talaka ba varlsara, dia nai dqurli yie d;uqa mlo tuqa yiaritk quasik ma Qaqaram qa laingsas. Be quri yia parlsat luqa ma lotu qa be vick ip mlotiam a quasik ma Qaqaram qa baing sas. yiak ip ma lotu ama dapguas arquasik ma Qaqaram ka baing sas. Bep loqa mlotu qa ip padip ma rlatpas atkque yia uqun ngia. dep magat dia nai dqa mlavu rasil da quenglo raga de glu nam langi qa tira. Dave nglamadangila i make qa baing sas sama bias daqa tkiaqar quarla ma qaqaraqa yie. yia rait ama ngiap ka da ngnot ma qavuk de qrlorl vuk nana ma vaitki qia man bia nga glut ama glaviqi bqaitki nano rama nait na qi qua qia man bqua qiangglut. iqua qiang avir yia ma lorlka. Ip sias qarka bing dia. ip sias qarka bing dia da quasik udram yia ama glavi aqi de qi siquat iama qagraqe vuk. I qiuait mapit dia rip urit uringam qaitkqaqar qa tas ka yia se samna ma kenayi Rlavat da qrlori namuk. Pat rlonsapna de magat tkique ama lotu ama rlat pas. lugue mrlat pas dra tira luga mla vu laqmara briari ratira vit brangang avit tnganga bsaglute daviari de ra dia vanu dma Rlavat dap lura de ramit mravit branga vat maqavarl dra ma rirl brang bat ma me murlnvatdra mrirl nmasinsin dra quasik nmedquing drang ip puk sava vuk pat ma Rlonspna de glura vrura luquva dra snan bat ba quaritk ngalu ma Qaqaram yiai drasil quasik yian drlam sma Qaqaram tkiquasik ut darlam magat dia ne da lura de ratit avanudama Rlavat. Urari lure rama glute de ramana bra marl suguman dratir vit bra mali badang yiama niragakaman. ip magat dararl vit bra mali badang yiama niraqakaman. ip magat dararl guirl dsai bingia sias qarka liam ma mlen iam. Lura ma quata tatit ia bsevuk dratit dra mali. De ma Qaliak. Qaliak de qanma Katdaveranas guman nguiak ama mam. dep magat dia de ra diama glaviqi qi nging sak yian a slap daqatkika lua yia vanu dama Ravat di yiang a dia vrarla dia vuaitk bia man ama manu dap mrama valval qii vasdat naqi. Ip magat siais qa kep dep yian deri namuk qan ka par dama glaviqi bsaqi qauitk bsai tkienga dia man ama manu di takmat lungara yianmraqan brana qua devun dan dlu yia tkiaqar atma luia qia takmat dia ma qaqaraqa yii. Undran damngi dap yiana sil bana dap ma quata de lura vit pama qaval i ratit dra mali. tkikep magat yiame dia na nganga i manu ivian ngang bep pukpuk saiam nap ma glaviqi a reska i lira tkingang daqsaqua ama slangia, i yiar ama lemaqa Dap ma qaqaraqa muk i rung damga. Yian rlugirl a bia nansil barak yian a riama qaqaraqamuk, yian sil baraqa yian ari dra rluguir a manu i yiama snas qia manu. da rlarlguir bsa vuk da qurlique vuk bep bingia de ngilgil draman mna ma ruqup qi. ama malasaqi. de ngama narling. dngna ma qapai luia. luie ravan bra qi nevit dratit bep sevuk sa gal na dra vasas savranas data quap slungra vranas ama qunam. Drangang sama bilkine ra ditk matgat tngang sangra bep semuk dra tungra taditka matgra dra rakmat nutka. Dra tu ama rutka magmat dra taqan sangal luqa maqaqaraq dakaitkar lak ama qasing navra ningaka qasuque ama bing bing nga. dap ma slanga qi de luia vuk ivas dat na gi pat luqa ma munga. Dap luqa maqaqaraqa diama qlap praga. Ta marl gluqa maqaqaraqa da tamu lungre ra bung manet. mgget dra mraqan uraka dep ngia vas saramis devu rengi. Yiama tlu ngi, taqan braqa da lugue ngiranangmanga de diip bing mna qa. Qas luge mnda tkikep magat dra traqa virl ama tlu qa. ta tra qa nap ma qasing arvas bama luge ratra qa. Ta traqa dra tuqa mak pama ruitkqa eta traqe dra pama ruitkqa dra suqap ama qasinga dra tungra mak tki qa prot dep magmat dra ngunga prama luanatkiqa tngunga saka raquap praqa tkiqa traqmat naqe ma mraqas. Dap yiari da lara man namanara vuk i rakut ama damga. tki qep magat dra parl saqa ta quap dra turam ga bep parlsat dra tra qa yiane dra tisaqa manu. Ama gramuki ne unk ira daldal vra qa navuk i ratisa qa pama qaval. tatdan saga. bradan utnari ra daldal ama gramutlci vanu pama qaval ira daldal qi pra qa tkiqa ta daldal vraga mit. Tki qa ra daldal vraqa i ratit saqa niit iratisqa. bratisaqa. bratisaqa. bratisqa bsamak samra ma vat. Dep magat tkiqa yiane dluramuk de tanari ama yia tkiqnak a navuk da qurli revuk iaturama. Da lurade vukpuk sara na vuk pat ma laisang de tadan saqa pat ma lasingi. Tadan saqa bradan saqa tadun. saqa yia ma rlangi savrara luqa ma qaqaraqa. tki qe tadun saqa yia ma rlangi sava raqa bep yiase tkip magat beviase be tatlursal qa. tki qa tatlusar qa be parvasar. Det kiqa tatlu sarqa rit kiarl savraga i ama rlangi dama lavu raknaqa muk. Tkiqa quie lamuk glama yias tkiqa que raqanaqa qatkiqa talu sarama qaqaraqa ba qa. tkiqa que parsara. Dep magat dia ne de qatike dia <hesitation> auis de ngna lavu de rataqan i taluvraqa.